Min kam mi wala komi chubtata e nder gimi naane e di joni. Mi wawaan mi naana koɗume, so e weli. Amma mi ɓuri yiɗugo gimi joni, ngam ɗi ɓuri welugo e belɗum. Ɗi ɓuri welugo sanne.